Udakoyin ehweei she bai nawo kesoni cain icain ma, isohom no sua gwe oshi embɔ shina goi niyo nobe̱e ican isonee kihoin igwaa ican enyehanee shi durinwo ekana kan arishe sha mekkamekka anyie ahushiwa icain shi iya a adein kigbak bika jiiwo she sokkoshae bai iyo biki hyoi unene neke she no biki noyo nenenhye wo kama nenikom ecain hano shaho sai binnano uhyooye, neni kafin amaa sok, kesoni gweshi yom ayoshiki so no abinatu no tue, igweshi hano icer sosai kekina goin ninbɔ hano iso ke soni gweoshiyom eyoshi shiwayin shigon, ikɔɔshi gon hano haso ko iniheba ajene yhoshe enanheybɔ saso igweshigon hano <hesitation> ubinne shikana pwe cuocek abihai hewinwo, suje wotaso aneke ashiyoituk ire gwehano hai soyo uu demineba kesoni gwee rireniyoeme shi mutuo cukke nige nisheppweteba, shinin yeshaba bo ha beribo nike ye shewuhane akoi igwe rireniyo eyo shiso na hou eme shin hwenkiyo shigon oshe oshe so jawinte kesoni gweyom igoni cehra ke soni gweyom igoni donk ke soni gweytom ukura igwee shigon oshe su ja jawinte, igwe hano ko wani gwe no binneye sha bera ni gwehano pwya, kesoni inak inak asha genak bɔdone yo adon eyo bɔkine yara bika yariyo dukko ubo she bera gosheyɛ